Hamba mɨndata, dikɔya kɔdi ɨna sɨbɨ cɔnakɨn ina tlɨnda dɨma hamba dɨ piyusɨ a canwan tlɨndata tlɨn daida, tɔwɨ bangare adare ngin ka, ina gabɨna ina gana, ina kɔwɔnɔ ki, ɨna am, ina jifana, ina- ina lai gaɨna ina wɨn gyabiya, tɔ kɔwene ki a tlata, de dɔnakṫ hamba ghama, sɨ tɔ lallai cɔnakṫ, hamba da ta birgewan jika mɨnda nay kɔweneki cɔnakɨn tanu a bafa yikski, nda a bata dɔna hamba ghamusɨ, tanu wankaki tata dɔns hamba ghamusɨ, tɔ kayya su- ndṫ kwapa irin hamba midata marau ghama ma cɔnakɨn, ɗe kɔ hɨma piyatɨ ba a tsɨgɨndimata tstgaza daidayu, ji fa naya nakɨn dɨ tiya ⱱiyya nakɨn yika, nakɨn dɨ tiya ⱱiyya nakɨn yikɨn, tɔ tɨji baban hamba data da mema, amman de zama cɔnakɨm, kɨnɨna garna a ga bɨna kɔweneki a zai dɔna kɨ hamba ghamusɨ ji vɨnusɨ wima ta tla tiyusɨ data naya ndu <hesitation> wane ta bɨta dibi tsana, wane ta bɨta dibi tsanu, a- a kafɨn dɨ busa wane du ta tsafuka, tɔfa dɔnusa hamba ghamafu, fa dɨma hamba fada bi dɨmau fa bawa fa de a tsɨ bafa da bi bawafu de sɨbɨ. Cɔnakɨ wan sɨbɨ nima cɔnakṫn ka tsayuka kɔwene kita busa vɔshɨmi dɨ buse dɔna hamba ghamu sɨ cɔnakɨn a zusu vɔgwahiyai ndyam dɨ batlina shika kɔwene ki cɔnakɨn dɨ sɨnusɨ de vevi dɨ sɨnusɨ yikṫm dɨma dɔma wihamu adama dɔna hamba ghamusɨ, kuma lallai tlɨnda ta kɔkari data dɔna hamba ghamatlɨn sai dai kɔsh shawara ji kamara kani maimakɔn dɨ diya darhɨ katsɨ katɨna ka ama niwi dɨ batlɨn da sa ndɨ tel jatu di zuwa tɨvan nitlɨn de- de demuwa sannan kuma duk hamba da buwatlɨn midate tiva ɨna tlɨn cɔnakṫn, hamba mida naya a ngina sibɨ nima cɔnakṫn hamba dɨ dɨngau du mɨn dɨn gau du maji hamba demuwa nuwɨn kɔ kuma hamba dikaya ka dadi nuna lallai mɨn de dɨkayaka dadi nuwɨn ji ɨna a ngɨna sɨbɨ nima sɨba dɨbatlṫna washim dɨ dɨma hamba piyatlɨn dɨ dɨma can a kulpṫ tlɨn dɨ dɔna hamba dadɨ dɔna rabɔ natlɨn dɨ buwatlɨn ɗɨma wan shaura sɨbɨ sɨba nakɨn dɨ busɨ zambace nakɨn yikɨn nakɨn dibusɨ dibi mɔra naka tɔ lallai e- mɨne dikaya dedɨ jika sɨbɨ nima. Ma wankau, sɨbɨnima kɔweneki tɨ gwani dɔnaka hamba ghamusɨ hɔwe neki tɨ gwani bahiya tsakɨm, kɔweneki tɨ gwani dɨmakɨ hamba dɨ kamatau, su basa de atsɨ tɔ dalili jika nake ni kgakya tɨ de rayuwa nuwɨn ba mɨn data naya dukkan hainba data buwatlɨn. To lallai miyata tiva katsɨ-katsɨ mi tiva saɗaɗa sai dal kaya hamba da kauma kuniyatlɨn dai duk ɨna hamba data dɨma wankaka tlɨnda nayata cɨbɨ hamba zai jika ni mintsa shawari mɨn nunajin dadɨ nuwɨn agama hamba dɨ tambaiwan lallai jindadi nuwɨn jika a ghama hamba dɨ tambe wan lallai jindadṫ nuwɨn jika agama naka nikyakani naka darhɨ ka lallai mɨnata dikaya dadɨ sɨbɨ mɨna hamba tlɨn data dɨmau sɨba dɔnaka hamba aghamatlɨn dɨma tare a batlɨma kanha wikɔ kuma data dɔna wiyu kuma nai de dikaya ka dadɨ gama a ngina sɨbɨ nima sɨmta bɨya ga yikɔki dɨgɨsɨ wan dɔma tlɨndɨ vɨrkusɨ dɨ gisɨ hardɨ rara ngɨna sɨn natlɨn batlɨn de wulai ɨna tii ba a gɨsahiyu sṫ. Wi ɨn dɨmaka mbɨrsɨ mɔyi a tsakani sɨbɨ nimau tlɨn ma wi mbɨrsu, tlɨnma wi nikisim hamba zai jika lallai tlɨn de kikaya ka d- dadɨ makyak nuwɨn ba mɨndata makau, hamba zai ka jikana wallahɨ mɨn dɨnga shani mɨn bilau, sabɔda kɔ tlɨn tamgan nikin jɨbɨ sib amide wutai ɨna tlɨn hamba mɨn bilakɨn kɨn baidu tlɨnata dɨkaya hamba mɨn dɨng ka tlɨna dɨngani lallai a ngina sɨbɨ nima tlɨmma kayu, tlɨmma wi nikinu tlinma dara sɨmu tlɨnma nikinu hɨnde a sɨn dɨ batlɨn dibi dɔna hamba a sɨn dɨ batlɨn dibi dɔna hamba tlɨndaɨ. <hesitation> dzaba asiri natlɨn dɨ dɨma hamba tlɨnda bi dimau dalili ka ikani mɨntsa labariya ghamatlɨn kuma nuna dadɨ nuwɨn a ghama hamba di tambe wan mɨn gɨra daɗi nawɨn hamba zai ka jikani.